Kporo ojijala kporo <noise> ni owọwọ owọwọ ojijala kporo mọ ma kworo ni owowo ni ughojo mééfa ughọjọ mééfani mo ma kuorọ mo ka tse gboritse to deye to doran mo ke dokpe gbe mo ka dokpe gbo ntse, mo ka dokpe gba jesu duristi mo ma dokpe gbe aghan kuro mọ ka ra gwe arun uni mọ ka ra gwe ke biri mọ gwe kuro ren mọ ka <noise> o ma da tse igbagba mo fé ge ni ọwọwọ mo ka ala se ighgba oma da tre eroso or epuru mo fe je mo ka da tse ya. ma je kuro ni ọwọwọ ọsọn o ma da tse ọjọ ọfọ biri urun ghan mó fé jé mọ ka da tse eren ni ughọjọ ejilegue ni ọsọn then hgho jo mééji ni ale mó ka da fé usin biri ọbeeyen gbagba- ikpogin to da wino dede mó ka da jé ni ale, o ma da tse usin biri igbagba kpo gin o, o ma da tse usin bin obe- eyen o mo ka da je eren <noise> o ma da tse iyarri mó kà da je then ojijala- utse- utsọgua. Ni ejima ni ukpaja nen biri no kworo ni ughojo meefa ren. mo wa tse ojijala utse- otsogha nemi ma kuooro ni owuro di ma kpe dokpe gbo ritse bin a te bin a te tse dede, mo ma dokpe gbo ritse kuro gba da itse kuro mo ma da gloe aun mi gba da gwe kuro gba da tse oji owowo o ma tse ogolo ale oma tse ogolo ale gba da se atan ni gba je oron were mo tse ni oson karen, mo nomi <hesitation> se eroso gba da gba igba gba gba da je ni oson ale éné mem ra te eba gba jo, o matse gbagba-kpo gin were gba gba ofe fo owun ughan wi no gba je o ma da tse owọ mo gba je o ma da tse owọ mo gba je owo ni ọsọn, mo ka fiọfọ owọ keren ni ọsọn, <noise> ale o ma da tse feni yen o wo nemi gba ifeniyen gba da je ikaka mo ka fiọfọ ikaka <noise> ikaka to ne ekpo, mo ka fiọfọ ro, wo neni gba fini yen biri ikaka gba da tse oje ale then ojijala okeji were keren mo kuto ro ni owurọ wurọ gba da gwe gba tse kuro. mo wa o ma da tse, gba tse ara we gene gba ju ara bọghọ, gba da gbe esen gba tse exarsise de tia unin ti o fiọ nara ma gba wo ara we, wo ma da tse eren dede kuro. Ara ma da tami kekire mo ka dà rà gbè biri mo gwe kuro ren mo nemi gin daghan se eroso ekpo were eroso eyen gbe nir no wa da se eren gbe mi kuro, even mo si je ni awowo, ubo temi kele je uwere oma eghan kele je kurem, bin no ren were oma ghan keren ka je then oson mo nem gin gba ghan gin daghan se oje ikpogin gh gbe mi a fo ovu gbo ni. mo wo gin dagha ke ifunfin ni, iyagha ma te iyagha mi, mo lo fọ fọ lyagha ni obesekpo obe-ekpo ikpogini ibe ta fo orugbo ni wó mà te iyagha we ni wo ma gba iya gha we gba je <noise> ara we ka a sinkai, wo nya gin wo je oje oronron oje ni ara mo gonen ni oson re ojijala okieta màà da to keren, eyi dawn fesen ofe gin bobo ni ojijala di mo ka tse oji ghai bobo, o ne ni gin ojomeen ojijala okeeta we daa se igragbe elilo gbe mi tari igbagba elilo gbemi tari igbagba elilo we ono gbia fun ino no, mo ka ghidi a gun usin ni a gba usin gba je igbagha elilo we ghere ni owowo mo ma da one etan, mo ka da gin da se atan tie mu nh Eren wa tse owowo ojima da tọ ọsọn unin ki unu ti o ma da wu kay ti ọsọn we a nemi gba fenie bin esin esin ta yua or da den a wa da gba esin we agba je ifeni we a gba we esin gba jé kuro, a wa gin di a mu emen itsekin demi mon ni teni emon itsekiri we mo ka fiọfọ ro o ka san ni ara mo. agba mu itsekiri we ownu a gba jon eren mo gba ragha. arun uni mo ma da gba galas okan were me ji hmml ara we a da sinka kekire then o wo da tse ti ojijala ojukse-oberen <noise> mo wa re ra fe oron ron eja ta son mo wa o ma tsewenoso ta da ekpisangue muni eroso ikokodie wọ ka gba se eroso ibokodie uni gbe ni ten eroso ikokodie, de mi ka fiọfọ eroso ikokodie, we gene ma mi eja ta son we gba se eroso ikokodie we gbe mi ututa biri ogolo oyibo we gbu mi ututa biri egọlo oyibo we deni ka fiọfọ ogolo yibo ni eroso ikokodie we biri eja ta son we A mu ni ghere kuro di dede gba wara omanda fe ni a gin di a mu akpisangue tie ni origho we, eren we wó mà jé eren ni ọsọn o dọ wó ara ré ghere wó mà dà tse eren kuro <hesitation> ojijala-isojai we ojijala-isoja we di mo ka like gba je epuro, o ma tse epuru egbele, mo ka fiọfọ épúrú egbele ni ojijala-isoja we, wo ma se épúrú egbele biri ataan biri onusun ko ni, eren mo je ni owuro ni ojijala isoja we, oma da tse ojijala tie ojijalatie oje teri ka fe je ni ojijala tie rén ni oroy tọ wurọ tsi agin di aghan mu igbagba okpo niku we, teri igbagh-okporiku we ejijala notan re ka wo una we, wo ma se eja we biri elilo we, elilo we, elilo we were ka mu ni da kọ elilo we, lo golo we ni akiko eja we nọkan a wa se biri eja we jina rén biri ide tietie ti a lọ gba mu tse ekikọ gba wuni, eja we jina a ka gbe tsi ale ale ni uwere a sikele da ogolo wè ni gba jubọgho o ka ra wọ ara we mu uwaigwe tie ni do gba kpe ne ayon eren mo ka fé jé ni owuro wurọ bin atan biri orusun, oi koko we mo ka fiọfọ ikoko, o ka fiọfọ ikoko gere o ma tse gin koko, mọ ka fe da mu koko ni, koko we mo ka fe da mu koko ni, koko we mo ma ya je koko. koko diden mo ka fe gba koko diden jije <noise> wo ma gba ikoko diden gba je okueru kuro e do wa ra re ghenene ighan re tse oje oje iloli te mi ka fiofo ro ni edifata mééje we, ojijala mééje we, ighan oje temi ka like gba je, temi ka fiofo ro gba je, o ka je kuro gba jua ra mi tsi, nemi ma lefun ode, ireye ma ri ni nira eren olaghan ima gin <hesitation> e so egin keren eso egin meé ka fe jotsi teni ie ne ira temi ei gba fiọfe eso egin oson oson gidife nyo ka fe eso egin, io ma tse osa o o ma tse ima go o, o ma da tse oge deyibo o. o ma tse clalaja e di mo ka fi je agha ni oson lalaja we kitikiti we own bin ogede yibo we, no ka fiọfọ aghan gbi je ni oson eso egin ghan we méé ka fe jutsi teri di eso gin di san ni ara ghéré. Eso egin dọ san one ojo bobo kiti eso egiri we mo gba tse oje ọọọnp eso egin we mo gba tse oje oson ten mene wa nemi ju eso egin tsi, eso eyin do san ni ara wè do san ni egin ara we do jolo unu gidiga ni ara wè and unin di akpe wun, on ne. okan ta ka mu ni urun ta kpe wun zobo biri arun ghan we, ta kpe wurn zobo pepper biri urun ghan, mo ka like gba ka tse gar man boh frogin we awa ni jinja we ni <hesitation> a ma lo joija we kuro, wo ma loi gba lọ biri jinja biri galic we. wo ma lo. biri okeji ta kpe urun ta kpe wun orukọ oyibo ka tse glove and ta ka kpe wu zobo pepper wo ma kọ aghai dede ma ra gbo gba mu ni zobo wè wo ka jolo se zobo wè wo ka ko urun de kuro gba mu honey nu ni, dọ san gbe kidney, kidney we to ka kpokpo ireye ighan ighan ka purify kidney biri liver we, eren eren ka tse temi ka mon ni oson wi ma mu ni fridge o ma tai akere wo ma wino mon ten eé ne alchoho eé ne gi o ka ja gbe kpokpo ir eye ni ara, wo ma mon kuro, do jolọ ara ré tsi do jolọ kidney biri liver tsi gere. ighan re tse oje fo ka san ni ara we. ten wo ma ka ji oje ghan we, ine bọbọ ti wo wa fe keren. O wa ka jolo ara fe tse jolo ara re tse wo ma gin ara eleren we ira ti we ka folo tse o ma ka <hesitation> o ne ojo bobo to wa ka fe fail ten o ne urun bobo ta ka mu ni emoon ghan gba mon gba jolo ara ekeren tse so owun re tse tene <hesitation> ira ira koko ghan gba gba obiren meeta koko ghan gba gba obiren meeta meeren bo tsi iloli aghan dede wa bi oma masn meegua bobo bi meegha bobo bi meeje bobo bi okanlegja bobo bi ejilegha gbe onokeren okan ekeren ira koko ghan we teri nagjan ka gba aghan ara eken gja biri ofe tagjan kq je owun re leghe ara ekeren gjan gba soro so ee tse gin o kgba gba olobiren gin ina ire yiwe gidife ma wino owun biri olobiren wa wono teri oje ti o kon biri oyinbu oyinbu owun aghan si ka je onoye okan wa wino o wa gba to neghe meeta mereen mi ojo wee te ba oloboren sun wo da ato tsi ren daghan ee ato lefun re olobiren ee ka fiofo ono keren egbe igha ren onokeren to wa ba ono bren sun biri wo no mi yun we gba koni gbe ren o ma gin onokeren re no koni gba ra ro eete wa o wa gin mo wino gona gba wa e o kpin mi ren o ti wo tse ghan we ara we o kpin mi ren ren o kpe ko ni were a ka koni owun re tse olokeren

Ha ighan uruu ti urun gidife gba baje ren so olokeren ee si ka mi ni ri orouron oba gba la juwere olokeren do ka so gna lola tsi gba ri urui ti ofe tsi ni ogua teri urua ghan we aghan ee si ka lola gba ri urun ti ofe tsi ni ejuma aghan ee si ka ri o aghan ee si ri eju tori urun ghan ren urun tletie gjan ti a ka gu a ta ka gu ata kpe to urun a kpe to urun agia ee tse ni ofo oyibo ee mean and ighan ren mean i ighan ren re tse run teri ekeren itsekiri do ka ma urun tsite tsi dagha nai kene ara tsi aghan ori onobiren ee ka omo gue ni uba gue okan tsi mi ira yiwe kiti a ka ra ko iloli we dede uba gue okan a si ko ni uoh we wo ka <hesitation> ubo t kele tsu uwere gwe bate koli ghan dede boyawe e abete okan ti aghan meji gba gin selfo contain bobo gin bed sitter we ino abete okan we owun ono biren biri onokeren biri ono keren we kele gwe kele tsu ira koko ren ubo ti olobiren kele tsu biri to gba gbasen ukaririn ubo ti olokeren kele gbasen kele a to ukarin onobirwn bini ono keren ee ka kari ni ubokan kele Ta tsu owua a kele gwe so ighan re owun mo gin da ma urun tsitse or da jolo gba tse ni a te tse unun ni ira koko ti ireye ti osan kile gba lele ene <noise> to odidi gin itsekiri e wi ubowe daka mu ogho gbe itsekeri itsekri ne ogho teri ogho ti a mu gbe ara aghan re itsekeiri daka ma ogho gbe ara aghan ogho ti aka mu gbe ara aghan ogho ti aka mu gbe ara aghan we owun re tse ebura ghan we ta ka gin tse keri ne ku fun eji a ghanno gba ri urun bobo teri duesi tse ren o fun eju re no gbabri ren daghan ee si a ma ren oriste gingbe re ren gin wawe ren wawe wawe ren wo lola gba lola gba ri ren eyi biri ola we nogba wa nogba wa nogba wa tsitsi ifoto owru re fe tsi lele biri uriun we nogba kpe gba wa gege wo wa ma gigin e oritse eyi urun to wo mu ghan mi ni onu ojooren we <noise> ren wo wa ma urun ti wo wino gba